Медузаҳо бо ёрии хелҳои махсуси нешзананда худро муҳофизат мекунанд. Дар тентакулаҳои онҳо ҳуҷайраҳои нешдор ҳастанд, ки ҳангоми ламс кардан моддаи заҳрнок ҷудо мекунанд. Ин заҳр метавонад дард, сӯхтан ва ҳатто фалаҷро ба вуҷуд орад. Бо ҳамин роҳ, медузаҳо душманонро тарсонда, худро муҳофизат мекунанд.